学校和家长要合作孩子送去学校就是交代老师管不可插手家长要支持学校老师有些家长还会去骂老师这样就不好了

我很喜欢我家人尤其是我的父母说起以前在他们年轻的时候在他们的历史上发生的事情使我知道我家族以前所活的在其中我学到以后我大的时候应该要所望做一个比较好的人

不一样的人，用那科技很发达，不一样话题讲，好像较年轻的人其实他们摸摸一下啦，这边摸那边摸他们就很强了，再讲较大的人，他们跟他讲要有人教他们啦，用这样的那一步一步教他们【na】，好像会较好，较老的人，你们跟他讲要有人教他，要讲可能他们不想学了，他们就是跟他们讲自己不会他们就不想学了，所以不一样的人他们有不一样的想法

希望我们的住的地方有更多呃卖东西吃的地方咯不然下班还要去煮若有很多选择就不用去煮

呃我家的人有参加charity run一起一家出去捐一点钱去资助者几年前mco以前会参加现今较不会因为因为啊觉得现今过了mco了也很少人做这些做这样子跑的了也是体力什么也没有说很够

啊我们的马来西亚啊你要要要赤道的啊他一年的天气就是那说啊下雨啊还是天晴这样说咯啊上半年啊天晴咯下半年年尾都是下雨咯啊年中这样六月这样啊都是天很晴咯因为是那是那丰收的时候啊农作物啊种了都要收起来咯出产啊大家都有出产啊拿来卖啊换钱啊啊买米啊买饼啊买吃的东西咯我们这样的生活就是说去种东西来卖拿来赚钱咯ho不是跟人做工咯是做农夫咯自己种咯ho自己养鸭啊养鸡啊种菜啊ho这都不用花很多钱咯胆那农场品出产的啊都可以拿去卖啦钱拿去银行窝吃利息咯

在我国家投票是很重要的，每五年我们要选我们本地阵地上国会在投票那天我们常常去学堂去投票，平常是在八点到五点，这几，这几次有投票我都有去。

今天天气不错啊没有下雨啊日头也不大天气很好

我觉得游泳很重要咯因为若是说你若掉下去溺水不是你会去游啦啊啊不说要游很强但是啊基本的不可惜啦但是啊想说游泳会帮到你啦但是啊有时候你紧张一下你想到你会游啦但是他会 ah 至少你掉下去时你会不会紧张因为你自己知道你较会游你较不会怕咯

我小小我父母就教我说福州话在学校里叻就学华语然后到中学时就说英文咯 so 在社会时不一样的语言都都会说咯呃他辣子话咯马来文咯

平常若说对病痛有问题时，第一个问的是平常是啊 maybe 啊可能是你的朋友是医生啊或是药剂师啊。先问他们咯，这病痛到底是为什么会长这样，你跟他们说咯。so 平常多数去的就是药剂师先，或是医生啦呵。

马来西亚一个好就是它可以华语可以学英文可以学 bahasa 这是很好的一个国家它没有反对你们学多一点话但出国读书也比较方便

过去我跟人做工看见到老板的困难很困难是银行没有钱还给人这个对我来讲最大的压力的地方呃我的工在工作上很多的知识是我很有兴趣的做生意呃跟人讲话跟人的沟通跟人的关关系呃这是我最好跟人的关系最最喜欢的呃呃知识功课咯

两千零两千一八年时我我们教会弟兄姊妹一起去以色列这个是我永远不会忘记的一个旅行因为这个旅行叻有走过耶稣走的路十四的苦路十四站的苦路当时有买一个十字架给我们背时哇给我背那个十字架哇我很感动感动到我哭泣了我想起耶稣哦你怎样为世界的人为我的罪钉在十字架我给我的感觉叻是很深很深的永远是不会忘记的还有一次是那时也有进过耶稣那死了后放一个地方在那边我也有到那边给我摸耶稣呃死了后放那个地方时叻哇我跪下去哎哟我就是流眼泪想起哦耶稣为我做这么多的事情哦他已经把我买回来了把我这个生命没有罪的命已经已经买回去了哇我太感动了所以这个旅行叻是我最感觉的一个呃一个的旅行

在我的国家和我住的地方慢慢的人在乡村住的人去巴沙的住的人呵因为在大城市住的人地方有比较多工作的机会

这个礼拜呀我最常看到的里呀花是我自己家前面的种的那个花咯有那个大红花有的是自己驾的那个政府种路边的那个花黄黄的长的很漂亮啦 hor 名字我是不懂叫什么啦什么名字的花名有很多呀

我没有哪一个 suka 的歌星呀 suka 听那个老歌以前的歌比较有感情现在的歌音乐比较好听 tapi 歌写的没有很多意思呀以前的歌都是有意思的

在家里怎样省钱ho就是平时是说我们第一个就是我们要吃好的方面咯吃的方面的我们怎么省钱叻就是说我们自己去买这鸡肉什么猪肉什么菜什么自己煮咯因为平时若说外面吃和自己煮啊外面吃去外面吃的话当然会较贵咯自己煮的的话会较便宜咯胆有时候煮一餐你煮一餐你还可以吃两餐啊你多煮一点啊胆不管怎样你自己自己煮的话反正会较便宜咯啊你若是去比较去外面吃的话咯还有一个是说啊你要买东西的时候要看见你是一个要啊还是一个需要咯就是啦这方面你自己就要想一下咯呃若是说这个东西真的有需要啊你才去买他咯若是说这个东西你是很ei要去买他啊你就尽量不要买咯尽量去避避免这要买的东西咯你对得这呃你花多一点钱去买这你有需要的东西啦这这帮助到你家家庭里省钱ho

我较常看到的那，那植物啊，是【mu】草咯，野草咯，我家旁边种那香茅啊，香茅啊，也有种那斑兰叶叶，啊，还有什么，班兰叶啊，ok，但还有【er】那一种了咯，一半下会看到那含羞草，就是那碰下它会突然间叶叶会盖起，开下关下那种叶叶咯

有时候手机都是不小心会按到就像我先生会很常放在裤袋他不小心动一下会中会打给我我一直跟他讲话他听不到我都是每次会跟他讲你不可以放在裤带不小心打给别人怎样 ho 很羞耻等下不小心讲什么重要的事情会被人听见去

我很喜欢运动因为他使我的健康会越来越好有时候我会去跑有时候我会去啊拿铁所以这种的运动我已经做很多年了

我们社会最多就是狗仔猫仔咯是哪里都会看到的狗仔猫仔走来走去没有在路路跑跑来跑去

最常看到的植植物啊就是树咯花和树咯 ho ho 香蕉树咯红毛丹树咯我自己后面也有种一颗榴莲树咯这是最常看见的植物咯那呃还有的就是花咯树开的花咯很美 ho 橄榄树啊龙眼树啊都是最常看见的

现今做老师也好榜样你影响学生也影响身边的人啊这老师有一个啊有这责任的来教学生有很有爱爱学生呃疼学生的地方这这学生一个个都会进步

【Erm】现在我们若在sarawak啊，我的那个住的地方是吗，啊古晋啊，平常他们【erm】买东西啦，他们就是啊现在很多人用那个sarawak pay，那个手机的那个应用程序apps来的拿来还钱咯。【erm】有时候有些人还是用钱啦，现金拿来还钱啦。【erm】那个【erm】那个信用卡还是有人用啦，因为如果说像那个sarawak pay不能还那么多钱，他们平时还是用credit card啦。这是他们比较常用来 咯。

在我的工作里面，最大的压力就是我的病人。因为我是做一名医生。常常在想到，什么办法让病人有更好的健康的身体。

我们老的一辈最常教我们年轻人啊要常常来往咯要谈天咯天天看手机啊我们都不知道怎样跟人来往怎样讲话去见面啊呃都是你玩你手机我玩我手机都没有说讲话这样是不好的哦不健康

我喜欢的音乐节叻就是贝多芬贝多芬他的镨啊曲啊哇都是很很生动的嗯表演出来

马来西亚的天气又冷又热又很很湿所以说呢也是很多虫你若是说去这海边的地区有吗很多那种 sandfly 会去会像蚊子那么大那种订人是很痛哦第二天下不是那个皮肤还会爆出来哦

我最常用的那科技科呃是呃手机咯，电脑也很常用咯。呃我多数都有用，现在也用咯。啊只要我能够学到东西的我都会用啦！

哦會游泳很好啊會游泳當你面對緊急的時候啊啊好像你遇到水災啊你會知道怎樣游泳是很好的呀呃好像你有時候有時候你在沙灘的時候看到別人若是溺水你會你能夠去幫助啊能夠去幫助因為你會遊泳膽能夠救到人啊膽學游泳是一個一個很好的啊一種能力啊是是是也是很重要的因為你不知道幾時需要到所以說有些小孩他們若是出去讀書的時候呃他們若還沒出去讀書的時候最好要訓練他們最好學一下怎樣游泳ho因為游泳有時候在緊急的時候可能你會用到ho

这个社会有很多坎苦的人。他们生活非常困难。这种人需要政府在赚钱方向帮助他们。用他们可以在这个社会生活。

我最喜欢看的电视就是那个他们武侠小说咯啊有些中意看的就是中国的古早的古装戏啊那古装戏啊很好看啊能够看我们以前华人生怎样生活啊他们的服装啊跟我们的完全不一样啊现在啊

我最快樂的時間就是那時生我第一個孩子我第一次做啊媽那時第一次生孩子是會生比較久一點 then 第二天生出來他那時後是太高興了因為很漂亮很可愛頭髮很多

我看有健康的营养的食物叻就是我们吃菜咯水果咯肉类咯这全部新鲜的哦都是对我们人很好的帮助身体会健康的最要紧要吃新鲜的食物咯

当我们是孩子时候很想大了做事情啊赚钱啊不用读书我们人孩子都会有这样想法

若在家我们怎么省钱平时呃我的家婆她就是说喜欢用下雨的水咯来洗衣服咯水可以开小一点咯不要开太大咯胆我们有时候会跟她说啊水filter水啊有多的呃掉出来的呃那边掉出来一部分一部分水她我家婆会把水拿来呃洗碗咯什么什么咯呃还有呃电咯我们会省一点很少用冷气咯比较多用风扇咯因为冷气会用很多电嘛平时我们没有说一直用冷气啦是说很热时才开一下咯

今天天气很好今天的云是白白蓝蓝的今天的天气是太美了咯太阳又大云又多很好的是很适合今天的人洗衣服洗鞋洗床单

因为时代的改变跟科技的发达。越来越少人去戏院看戏了。因为现在我在电话或者在我家里面都可以看我们 suka 看的戏了。所以说，我这几年都没有去戏院看戏。

我们国家里那最好的那个就是Abdul rahman 咯Abdul Rahman 是我们国家的独立的那个时候里那个是我们的国家马来西亚首相然后他代表我们的国家独立一个首相咯我们发展的那个首相是我们的那个Mahathir 咯Mahathir 医生也是一个他呃尽责马来西亚差不多二十多年hor 然后也帮助马来西亚发展lor 这这就是很多那个呃呃帮助啦在马来西亚啦

我较担心的科技，其实也无什么较担心的科技啦。ahh 那说现在很多那，很多网站啦，你要用 user name , password 是很多啦。一半下，有银行的那那网站复杂一点，怕啦。如果你会熟是 0K 啦！但是它们一半下一直换,无讲很好。ahh 还说它们 ahh 有的网站它们做的复杂啦，所以较讨厌啦。但是多数我都无担心都有用，很好啦！

本地艺术我们最最兴趣的就是那个那那看的华语的演的华语戏很像黎明啊 ho P Ramlee 啊这我们很喜欢看

我只是帮小孩做过一次的生日的 party 一帮二十多个人她请十个朋友来家玩我只是预备简单的但是泥做东西给他们吃大家也玩耍

我所望的照顾我的身体第一我有病我应该要吃我需要吃的药最好要吃最健康的食物还有一个事情就是要常常运动

会啊我会弹琴啊也学那打鼓来打呃那风琴风琴我也有学学过一段时间没有很厉害但是也会弹咯呃其实我是很想学很多的那乐器啊只要我要弹一点而已学一点就会了比较厉害的就是钢琴咯

我第一次有手机就是出来做工的时候我老板给我一架电话然后做工的时候就用我那个时候多么高兴呀这一生里面头一次有手机拿手机大哥大虽然很大架虽然很不方便tapi 它的好处是不管我在哪里都可以讲电话所以说那时候很高兴很高兴呀，那时候不关我去哪里我都是拿电话拿一下虽然在很远的地方都能打电话那个时候天天电话都按上按下现在想回去那个时候的电话和现在这呃电话相比下相差太远了以前那个时候不能拍照是说能够做在哪里都可以打电话是很好的很好的一个哪里都可以打电话，所以说我去哪里电话拿一下哇那个时候的感觉上很多人很多人都没有电话我有电话我很高兴咯

小孩子会跟同学好不好这就是学校的教育很重要如果学校是一间很注重呃小孩的心里的那种教育有没有对小孩他们来讲他们都会想待在哪里如果有个爱在那边他们对人对每个人都是

以前在学校里面我很喜欢历史因为历史跟我说很多全世界不一样地方的故事那要在历史里面我学到不一样地方的人他们种种的做法使我在大了以后影响我做一个怎样的人

我最喜欢最兴趣的运动就是走路 ho 然后我走这古晋的这地方路走了旁边草看下花看下呃还有人运动还轻松哦这是我最喜欢运动就是走路 ho

以前我很喜欢黄色我不知道为什么会喜欢黄色在我这个国家黄色代表皇族只是说现在我也喜欢白色因为我车是白色他代表真正清洁的情形

我觉得说什么的公共服务对我们现在住的社区很重要呃可能可以呃可能公共服务可以比如说呃教我们怎样去呃用那个科技有些人不会用科技吗呃还是说可能有时候可以帮忙收拾一下那我们门外很多垃圾有时候很肮脏呃还是说啊不多啦因为我们家住的还是蛮干净的啦暂时没有什么很特别的需要啦多数都可以啦

我最好的一个那老师就是我们历史,历史的老师咯。他教我历史，他是很，很努力教我们，但他也做很多那，那功课，给我们，给我们学，给我们记，也教我们说有什么是重要的。但他教我们读书那时，讲那功课时，他会讲故事给我们听[har],结果我们听得很入耳，[ahh]听了也很明白。讲这我[ohh]永远会记得我这历史老师。但[har],他叫王老师[har]

我最喜欢一碗菜就是叻一顿的叻呃有虾有肉有鱼有汤我怎样预备叻我要有去买菜咯呃去买肉咯选较新鲜的呃鱼咯拿回来还要收拾呃如果是鱼呀鳞鳞还要去掉下拿来炸下呃那个葱咯拿进去炒下等下酱酱酱酱拿来放下酱油酱酱里面加有糖有加淀粉酱油呃还有那个红酒放一点也很香汤叻要看煮什么汤咯豆腐汤也很好吃他们说豆腐羹豆腐羹很好吃我我也很呃很常做这样吃做豆腐羹吃天气冷冷时吃也很舒服菜叻就是呃我我较喜欢讲这样呃清呃较清淡的炒下蒜头咯姜母咯还是说小葱红葱咯拿来炒炒下油下少一点呃这是这样盐放一点就是这样煮了吃

平时我若有病是平时我会去问我的先生咯因为他是一个医生来的啊他就会教我怎么做咯我平时头一个就会问他啦胆他会说除非他没有空时咯我可能会去会想起以前谁有发生过我这样的病可能我会去问这样的人咯我啊妹可能我也会去问她因为他是药剂师吗

以前在学校我是不喜欢参加什么活动的学生现今在礼拜堂我还喜欢参加礼拜堂的啊活动因为弟兄姊妹大家有一个爱在那边大家关呃关系都是很好所以一起一起有伴一起会去参加

我现在的驾的车已经换了第三架了我以前的车会比较简单一点是本地出产的车因为那时没有很多钱呃之后第二架车会比较好是日本车现在的车我是驾一辆德国的车

嗯我家人我啊爸会讲他家的历史咯每次说我啊爸会说他小孩时他的家他啊爸啊妈有多辛苦他的兄弟姐妹有多辛苦在那边割树胶咯呃我妈妈比较讲啦我爸爸比较常讲咯呃我姐妹们也不常讲因为可能比较年轻所以不会说

我第一架手机是我啊弟买给我的那个时候太高兴 wo 因为从来看到有人有拿一架手机都是很方便自己如果有一架是多好的事情然后有一次我啊弟就带我去买这架手机是他送给我的那架手机还在我家现在是不能用了啦

哦怎样呃我吃方面咯吃方面我们不可以随便吃然后较有营养的然后那较均衡的吃的东西咯然后除了吃我们也有做运动咯运动然后也有做运动咯做啊还有睡觉不要熬夜咯晚上不要熬夜咯时间到10点都睡觉咯这方面都控制下都很好了这对身体都很好了

我可以开波波车和风车风车就是汽车和罗里车Hilux那 有斗斗载东西的罗里车我都可以开只是说我没执照我只有波波车执照和风车执照所以说我的在马来西亚只能够开波波车和风车风车是我平时不管去哪里都可以用的一种交通工具所以我是很方便随便去那里都可以开风车去我可以去这里去那里都可以去其它车我都可以开只是说怕马辣会抓马辣就是警察警察若抓那拿到罚款问题很大所以说我不可以开咯只可以开风车和波波车

呃我平常会放松就是保持心理健康我平时会去弹琴一下咯还是说看一点小说咯我很喜欢那样的东西去 happy happy 去玩咯看一点喜欢看的戏咯跟我的孩子一起看咯嗯

人工智慧是现在世界很讲究的一个事情很多公司也出产很多人工智慧的东西这个人工智慧可使每一人在生活里面也较简单的去实行也使我们在我们生活里面会较容易

在学校的里最重要的我们我最喜欢跟朋友们讲话啊参加啊别的团体的参加了叻会交很多朋友erm在学校里面叻erm当然啦能够说去那里谈天在谈天当中哦才能够说彼此的可以认识到啊dan这样子叻才可以说感情较好要叫他们直接去了解他们叫他们直接过去自动一点跟他们做朋友咯他们才会这样跟我们一起lo他们也会觉得我们我们很很友善的和他们谈天会相信啊这样这样就是很好的相处啊

我们现在时代的进步对对人的对国家真的是好 tapi 要用在好的地方如果是说他们时代的进步研究研究这些好的东西出来 tapi 用在坏的地方那就会害到人咯

我很希望在一天里面我有一个很重要的兴趣就是能够读一本书我也很是很是希望在一天读一本书的话我就会得到很多很多的智慧

[ehh]什么科技能够[ehh]改善我的生活的品质，[ehh]我常常讲电话是一个很大的改善咯。[ahh]还有现在就政府所用sarawak pay咯，还钱 真的帮忙很多东西。但很多东西我就是online还钱咯，但我们这样去买东西，就不必去那地点买。较多我们可以online买，衣服啦其是衣服啦。想说现在衣服也没有去店里看。多数是online, 那[ahh][ahh]facebook看看啦，就能买了咯。但是买很多基本东西，我还去supermarket买啦，那个那个我还是喜欢去supermarket买啦。但是其实也是online order啦，较少啦就直接去那买啦。